في نهاية اليوم، نحب نرتاح مع شوية موسيقى هادئة أو نشوف فيلم. بعدين، نحب نكتب شوية في مذكرتي عن الأشياء اللي صارت، سواء الإيجابية أو السلبية. هكا نحس بالراحة ونقدر نتعلم من التجارب. نحب نطفئ الأنوار مبكرًا، ونشرب شاي دافئ قبل النوم، باش نعدي ليلة هادئة.